عثرت على خريطة غامضة في قبو القلعة، قادتها هاي الخريطة الى غابة كلش مظلمة, بحيث اكتشفت باب سري داخل الأرض ، بعد ما فتحت الباب وجدت مملكة تحت الأرض كلها جانت مليئة بال كاكائنات العجيبة بس جانو هناك لغز قديم جان لازم انو هاي الأميرة تحله حتى تعثر على الكنز الي راح يغير مصير مملكتها للأبد.